Kur mendoj për muajin shkurt, më vjen në mendje Dita e Shën Valentinit. Është një periudhë e dedikuar dashurisë dhe afeksionit, me çiftet që festojnë marrëdhënien e tyre dhe shkëmbejnë dhurata dhe mesazhe speciale.